<hesitation> sojoo, sojoo moolu ka wo jaara ňaamiŋ ňaamiŋ, sojoo jamaa jamaa niŋ a ye i muta, i ka ňee taa le i ye a fajindi i ye kaanoo ke jee, i ye kumoo ke jee, i ye a, i ye a domo, aniŋ jaboolu, niŋ i ye wo domo. fo a kaanoo siita, niŋ i ye i nuŋo fuu, niŋ i ye i nuŋo fenke teŋ, tumoo doo wo ka sojoo baŋ ne. Aniŋ fanaŋ, opitaaloo to fanaŋ boori kesoolu be jee le minnu ye a loŋ ko niŋ i ye wo, niŋ i ye wo domo, sojoo ka bo i la le. Iyoo giri, giripoo, wo mu kirikiroo le ti; kirikiroo jamaa jamaa aŋ seneraali fenkoolu le ka a ke suusuulaalu le ka a ke. suusuulaa le ka a ke niŋ i be, niŋ i ke i laa banta i buka i laa sankee koto suusuulaalu ye i kiŋ. Wo suusuula niŋ a ye i kiŋ, wo jamaalu, wo le ka kirikiroo sanba naŋ. Bantala laa aniŋ sumaayaa waatoo tumoo doo bi jee, sumaayaa waatoo fanaŋ niŋ i ye i, i ye laa banta, kirikiroo ka i muta le.